Vanyi da nda ne la a ləhəa dzə ɗa, ndə ngya jam na mala nyi, a gə ngaɗə kuraga nda wa, bada gə yu ki gənda agu zənə vanyi səda o ɗa a na nda wa. Kəl əngə ɗanyi ndo ngya mənagəu, əngə har hyella vala nda, ndə <hesitation> səngə nda papa agur, ndə uya ngulisha a. Ngulisha a gənda o həa, ndo dlədləɓə nə nda, ga nda ngya mənagəu u pama nda kə i <hesitation> kuvan nda ngulisha a. Ko bada ndə ma i kyaɗə vanya hə i paməu, ko kyo vanyi mələm paməu, ndo ki ngya əna ndo ki ngya ki pama nda kə i nji a banda na ndo ngya jam. Ka əna ndo ɗa na ngya mənagə har na ndo nda wuya ndə na u hə nda tsəu. Ndo hə nda ndo ki ngya jam wi na <hesitation> aman nda na adan nda u ngya jaməu. Əngə tsəu ndo yiya ngulisha a u lagu, ndo fəu ndə u lagu, daga pa a ndo pa u pama kərnənda wa. Ma ndə biya ndo i kərnənda oal oaləu. Ma nda u ki ma a ndo i kərnənda oal oaləu. Sə mənagə ja ma gə la a ənga, kərnghə ma gu i, nja na a ɗaɗə nagə ənga. Naja ngə sə mənagə na yi la a, u <hesitation> sə u ngya ngyar ki u pama mala ana sal. Naja ngə sə mənagə ne la a. Chaɓə kuma na dəhə səna ndo məra səgə nda zhang. Bada kwaba, ma mala wuya, sə zhang ɗanyi ma sala wuya sə zhang. Tlər na ndo mər dəhəu səgə nda nda ndo mər sə zhang. Vanyi səda u pama nda wa, kəl ngya jam kuma ko kwaba dza ko gəna dza nda ko gəna da dza nda wa əngə ndo ngya jam ndo səsəwa ndo nəu hyel ana ɗufəu zhang, ya hyelləu vala nda tsəu ndo chigaba na ngya jam. Əngə har ndo hanə ngulisha a gənda u u u ngya jam jam nyi. Naja ngə ma a sə mənagə ja ne la a u ki nə ngyar ki u pama mala ana